In babaghai kawartin fasilia, in rishtani molawana, agtanikon kogora, mani gon koni ken wainana wasayiod era zakatani aali khalsa, adamridan gon waasli yani, batarkon doli, batarka digda ker doli, adamri gon tiji, adamri tijina doha tari.